kua papaka pañandepo mopetipe, amaeyave jaeko mokoi yandeva, jaema jayave kua papaka payandepo mopeti seve guara ipora, oimevi outa yandeve mopeti mbota, jare yerovia ikavigue. piare yaemako esa ya no ata aparaiki paraete ko pe mbaeti ye kuarai jaji ye akuera ravia ye.